ווָאוּ אַלְף עָאם לִל-וּרַאא הַדִּי קִיְחְתָאגּ תְּחְטִית, אוּל חַאגָה גַאנְדִיר הִי נְחַאוּל נִפְהֵם אִל-לּוּגַה וְאִל-עֻ'אדַאת דִיַּלְהוּם, אִל-וַקְתּ בַּשּׁ מַנְבַּאנּש גְּרִיב וְנִטִּי חְ'לַא פִי אִל-מַשָּׁاكֵל, גַאנְקוּן מֻרַاقִיב צָּאמִט וְנִחַאוּל נִתְעַלֵּם קְדַר אִל-אִמְכָּאן עַלַהָא חַיַּאתְהוּם וְאִל-זְרָاعָה דִיַּלְהוּם כִּיפַאש קִיתְעַאמְלוּ עִם בְּעַצְּיַּאתְהוּם, גַאנְשּוּף אִש נִקְדַר נִסְהַם בְּשִי חַאגָה בְּסִיטַה בְּלָא מַנְגַ'ר אִל-תַּארִיךּ בְּזַאפ, רֻבַּּמָא שִי פִכְּרַה בְּסִיטַה מִן אַל-זַּמַּן דִיַּלִי תִּפִידְהוּם, וְלָקִין אִל-חַדַר קְבִּיר, הַמּוּהִּם הִי אִל-בַּקַּאא עַלַהָא קִיד דִיַּל חַיַאת.